Akkegunanna yero bunduruq isi e napake wi biasa tau mabbunduruq isi ri lalenna sumpanna napaccingi wi carepa-carepa e akko selleq-selleq na isinna <hesitation> narekko meloq kiq mabbunduruq isi harus pa yalengngi odol supay- bareq mapaccingngi